भासा त बहुत बणै जसने हमार थारु भासा भेलइ चितवन क थारु भासा । हसे भोजपुर भास, मैथली भासा, हसे नेपाली भासा, अ तामाङ भासा, मगर भासा, न्यूआर भासा, गुरुङ भासा । अ सेर्पा भासा हसे किराती भासा । हसे वातसे जाके हमार राजबन्शिक छुट्टै भासा बणै । हसे वाते छन्त्याल क छुट्टै हसै भासा । हसे ओकर साथ मा हमार मुसरमान क हसै अरेबिक भासा । हसे उर्दु भासा हसै, हिन्दी भासा, बाङ्गालि भासा । हसे मराठी भासा, हसे ओकर साथमा मल्याल हसै हसे स्पेनिस्, इङ्लिश्, जापानिज भासा । कोरियान भासा, चाइनिज भासा, अ हसे थाइ भासा हसै हसे अ <hesitation> कथकहसाइ <hesitation> वाते पाकिस्तानमा याको हसे इङलिश फेरी फदकसै । <noise> हसे अ पोर्तुगिज भासा हसै ।